أني أقدر أتكلم بالعربية والإنجليزية، العربية طبعاً هي لغتي الأم وأحبها لأنها تعبر عن مشاعري وأفكاري بشكل عميق، أشعر بالفخر لما أستخدمها خاصةً لما أسمع الأغاني القديمة أو القصائد، أما الإنجليزية فهي مهمة جداً في حياتي لأنها تفتح لي أبواب التواصل مع الناس بمختلف البلدان، أني أحب أتعلم كلمات جديدة واستخدامها في المحادثات.